.نفضل نخدم بوظيفة نحبها براتب منخفض أفضل ملي نخدم بوظيفة ما نحبهاش براتب عالي ، خاطر كي تكون في وسط متعفن متقدرش تخدم و صحتك تروح